<noise> asema haneno'ei taneke aepau nialke iakale, iakake kenama <hesitation> neapease na <hesitation> ewai mulumaho eusual lumaho mole eane apiase na eahono paunituk nanama ahaneho moho ehatalia amakil e usuwin <hesitation> mu lapole na etu ewail mulapoleho ehono etusa sepu mutane nae ehomo epamu. Papuke yakalede yelemai iakela ewail wail uhemneme apa ipapu, papu due akale papu <hesitation> ihiohona he moho epanituka aha ane akuse sepuke ase sunudu wail'le wai kandanike apeuse unudu waillede alehu elau elu wai peluma menama ulane oho lahulu sepusaha'i, elau epaluna <hesitation> ehono hom akila hoida'eni, na dewatapail namahini nihono papu yuseleu papude sa'ne ilau nihono me ekadadi ke elau elau wiluma le <hesitation> pataneke epaune halaile'e.